ña sa´a kuu in tute ntisi tute ntisi ra ña sakitiyu takui ra tuu´n tumiri ra sa vii vii ntate ri ta sa´ra tyikayu siayu ra ñaa tyikayu siayu ra ñaa ntiko ña ra sa´ra tava na kuu ntua isíaa ra ika ra sa ña tyika yu ña nuu takui ra ikara ñaa sa´ra kava nta´a kava nta´a ra sa ñaa sasi´si ra sañaa-m tanu ntii ntee ntesia kanira ta sa ñaa ta ni tyo ntisi ka ra tavari ra ñaa tavari nùù kantu ka´ra nu kantu koyo ntesiali ka ni´ra sa´ra ika ñu´ñu nira sa´a ña tyikayu ñaa isi nta yuku isika ra tyikayu yá´a ni tyatyi ra sakuatyi so yá´a ka ni ntiko ña tyi sakuatyi so´ña nira tyikayu iin tyikayu nira ika ni kuu in tute ntisi tani kuu tute ntisi ka ra tyikayu ra nùù k´o ni ra tyika yu in in in in kuñuli nùù ko´o ha ninta sa´ra ni kuu ni kuu ñaka ku in ña sa kosinar yu ñaka kuu in ña na ñaa sa´a ntayu ña kuu ña in ntisi